Aodiaody e! Azafady araha, azafady araha karaha fanelinge- manelingeligna fa <hesitation> ma- zahay akasy a efa miezaka mandry raha ka andreo akato nefa mbola regninay mbola hoe m- mifaly karaha araha de am'mpif- mampifanila-bodirindrina nefany a de mba misy fifanajana zany de mba angatahanay zany andreo mba hoe ampidimpidino mi mba raha fa mba misy zany hoe zahay koa mba misy torimaso nefany zao efa alina.